Kuhusu matumizi ya nyumbani kuanzia keo keo kwavikia chai mpaka wa mosi wende kuwevikia mosi we mpaka miwele. Kwasiku wadaha kutumia hata shilingi elfu kumi na tano. Kwasapoti kwa hizo halfu kumi na tano kwa lipya hena yakumia heni nivitano. Maana siku monga tuu elfu kumi na tano hosio ndio hivo kaa viombo, mdaa, wesukari wevitafunwa. Eliozi amuoni kama kununua mchele labda kilo mbili. Kilo washingi eflu mbili na mia mbili. Namatoli ya mtete ndizi hemanye machungwa hivoo nilenge na miyaa nane. Kwa wiki pana halfukumi ya hata shingii laki na upungufu, katika matumizi maana hali sasa ni ngumu, kilakitu kipanda bei.